Este x̱iꞌk nak mc̲h̲e nak miob nak ger or giaꞌl lëꞌ man xiꞌd c̲h̲ow man giaꞌ c̲h̲ow man giaꞌna, c̲h̲ow man ic̲h̲ë naku kwaꞌn guꞌnnpnima kwaꞌn kwalndr nap konda lëꞌma gwiy lëꞌ ic̲h̲ëla gunu tsëꞌ man konda lëꞌma kib man ñaz duꞌ baꞌl zu man fuer ziꞌd man sdzal lidz man lëꞌ gunu c̲h̲ey man par c̲h̲ow x̱in man, tipta xka kë man tsëꞌ man per nunk xloxda man ic̲h̲ëse planta xloꞌx man o or lëꞌma c̲h̲uꞌnnma rmed man o xiꞌdtac̲h̲e man or lëꞌ man c̲h̲eyga gunu tipta lëꞌ man c̲h̲oꞌbic̲h̲ekga xloꞌx man gunu sdzinn man axta diꞌt zob lidz man, diꞌt yuzë mc̲h̲e yeꞌn chen man, diꞌt yu x̱in man. <noise>